Hiusõhari? Tuuga tõmbat läbi hiussidõ ja tuu tõmbaski hiusõq sirgõs. Täl om pall'o naid väikeisi hambakõisi taal har'al ja nuuq lätväq läbi hiussidõ. Ja sis lätväq hiusõq sirgõs, ku tuuga tõmbat läbi hiussidõ.